जीन्स में छोटी जेब को सबसे अच्छो काम होत हैंगो। उमे तन्ना यानी कि सिक्का वाले पैसा डालबे के लाने होत हैंगी। जैसे बड़ी बड़ी जेबन से पैसा टपक जात हैंगे सो उन पैसों को छोटी जेब में डाल लो। जैसे छोटी जेब में कम जगह होत हैंगी और कम सामान बनत हैंगो। ईसे छोटी जेब में पैसा मैसा दरबे से ना तो वो उमे कोउ हाथ दार सकत। ना तो कोउ हाथ दार उका निकाल सकत ना तो वो खुद से गिर सकत हैंगो। ई हिसाब से छोटी जेब बिलात कामे आत हैंगी। उमे हम और सिक्का मिक्का और तन्ना मन्ना दार सकत हैंगे।